Nai motjihuro mena rokutja ngunda mbiri pehi okutja mbipenduka pozohamboumwe nao puno vanatje mbo imbo wozoskole orutu oruni rwa rwe riririsa okutja okupenduka ohungire kuno kajuda ngundoo tjiwamana mbo noho ngunda uri momara movanga okukotoora ozondunge okutaa kutja inde yuva motwarapi, tjimbazumbo mutu kombunda oiri nao esekama eikoo kokandjiwo komazenge okutjambo ekerikutura tjimbazumbo epaha okuriputja nokurikoha momurungu ngunda ehapita pendje, tjimbapiti mba okutja mbi mbinomwangu wandje omutena kwandje ongero eye upenduka rukuru noho okutja tjautu okupenduka uuta okunyangatara okutja nao ongumbikapaha atutaa kutja emurere emunyandisa etaa kutja wapendukavi keyuva, tjitwazumbo atwii kokombeisa etaa kutja eye mariye komurungu wandje kutja mari memutakere oruhere poo memungurire ovikuria vyarwe uriri mbiripo poo ma manu omaere okuta okupenduka nai okutja nao mutu ohambondatu poo muvyu mbo nao okutja nao ari poo aturi atuyevari tjazumbo ohaama noho otara kutja mohepwapi poo mohindwapi tjiuhina kuhindwa okutja ouhara ponganda. Ondjiwo okutja nao erero watunine kaina ndova nu mopenduka mondjiwo ndjiri ongohoke uriri okutja ongunda amohaama mbo otunu pumotunu ouyere ouna uvari utatu mbo nandae otarere o tv nao ngandu pozongapi po elleven omurongo nao tjiwazumbo outu okupaha ookuzika eutu okupaha okuzika, okutja nandae eyuva ndo meziki ohunguriva poo ohunguriva no no no norwiihi poo mahundju no rwihii ngamwa atjihe tjitjiripo kutja imbo vandu mbo metaha vekuyekuria, tjazumbo kutja eziki ngandu pozoimwe nao, ovandua averi okutja ngunda nao wauhara kona tjina waungura okutja wauhara uriri nao ometaha eriro ritjavari nao, okutja uri mongoze monyandisa ongoze noo kutara kutja ndino mo mo mopahapi mororopi ngandu mapeta nao mapeta amukara okutja penozoo ozo ozoprograma ndetarerwa pozohamboumwe mbo atuutu okutarera etarere nao okutja ozozeyanda ngandu pomuvyu otjomuise nao tjimbiri motjihuro, okutja ekapaha okurara pomurongo nao tjimbikarara. Indi tjimbiri koresevate upenduka rukuru o hambouwe kaikuvasere momara uriri moso kupenduka okaakisa omuriro, tjiwazu nokuyakisa omuriro mbwi okutja noho koresevate mbariko mokupepera okutja ngunda kwazorere nu. Eyakisa omuriro etwapo meva wotee, tjiwazumbo paha okukatjatja otjikunino, okutja nao okutja ngunda amotjatja otjikunino iumbo pozohamboumwe pozohambombari ngunda omutenya auhiyeya uriri okutja handje omeya munda mbwi yasuma hambo opaha okuhanga otee kwimbo vanene otara kutja movepe kunaiye otee nomboroto poo movetakere okaruhere, okutja nao tjimwamana mbo amukara okutja okerinana katiti kotjunda ngunda mara ngunda kamuyakapitisa okukaondja uriri okutaa kutja nai mena kutja indo zondu zeya olata oiri imwe tjandje otjunda mwapata poo ene mwazapo rukuru okutja otara kutja azehe mwahitisire poo pena tjiva ndu nduzeere ngurova tjiwazumbo kotoka ponganda mbo amukara ngunda mamuserekarere ponambo ngandu pomimvyu noo pomirongo nao tjazumbo oi kotjunda tjozondu amukavara amu amuisapo ouyona koina okutja mutwaerera omeya mutwaerera ona oleka ovikuria oukorolsa kozondu okutja tjimwazumbo amwi ko kozongombo ei kozongombo kozongombo okutja omwano mbo noho rukwao mara ozongombo katutwaerere omeva noho ona oukorolsa tuyandja kozongombo indo zo zoswaka katiti indo ndo zondjenda okutja twapitisa nao opomurongo nao oiri olaste tjiwazumbo kotoka ponganda mba. Tjiwakotoka ponganda okutja ovandu avehe vapiti nao mondjiwo ndjo nenene vapenduka okutja oyaruka oyaruka moukoto wondjiwo outu okuskoonmaka outu okuyera okutja opumoyere ovirare opumoongo andae ovitjuma imbi vyongurova tjiviripo uriri poo andae imbi vyo muhukomunene imbi mbivapwena noo mbivari mbi tjazumbo okotoka mba pezuko pendje opumoutu okupaha kutja ndino vandu moverisaye mozikiye ngamwa atjihe tjitjiripo uriri ngunda aurimbo noho tjiwa tjiwa tjiuhina tjina tjimoungura orinana oi kostora mo area mbo peno stora okahaama postora katiti oserekarere ouna mbumamuserekarere ponambo tjiwazumbo kotoka ponganda mba okutja nai wekuyekupaha okuzika nai poo andae tjimoya andae oo oo ona ingwi mama wandje eewautu okuzika okutja peri nawa omuvatere puwemuvatere okutja amuri ometaha nai ngunda amamuri pozombari nao mwamana okutja ouyona noho wautuokukotoka nu okuzira pozoimwe imbo nao aaee mxiii ozondu zautu okukotoka okuza pozoimwe okutja wakapaturura omeva oopo opozongombo noho zautu okukotoka wakapaturura omeva nao okutja nao motjevere azemana okutja kotjunda tjozongombe hii pupetapi mena rokutja indjo mbumbi indji tjita navi mbipata otjari mara mbiyenda nao okukamunina oiri noiri mara katjinene kutja mbakakara orure. Tjazumbo okutja amwi po pongotwemba povandu imbo vaserandu okutja imbo amukanyanda ona amukanyanda onyune amukanyanda ona o indjo indjo yozodaisa tjimwa okutja amuhaamambo okutja amu oo oo ambara mutu ovandu ovengi mbeya ponambo imbo mberi motjirongo okutja ngunda murimbo ngandu pomapeta pozoine ngwi ngunda amuhauta okukawanekisa nai okutja amukawanekisa ookuyaruka konganda okukauta okukavarura kutja ine vyeya ine kaiyeya avihe mbiamukawanekisa amukaandja ozomiriva okutja mapeta peyandjwa ozomiriva okutja otwara kozondu tjiwazumbo otwara kozongombo, okutja nao ambara ozondano zatono ozohamboumwe zatono nao tjiwazumbo okotoka outu okuyekutwapo meya yokurikoha opaha okurikoha kongurova nai ohambombari ohambondatu amutarere ozombuze noo amutarere indo zofelema nderipo opuwo amupaha okuhita okurara okuzira po pozohambondatu mbo nomivyu noo kona ngo vandu verara rukuru tjinene oumba.